أحس إن كل مين بيجاوب نفس الجواب: هو أفضل إنه واحد يكون عنده رفقان قراب أمم أقل أمم من رفقان مو قراب أكثر. لأن الرفقان القراب هم- هم يكونون ليك موجودين يعني، في كل خطوة يساعدونك ويدعمونك ويسندونك في الحياة. لكن الناس المعارف يعني اللي ما تعرفهم من قريب ما يسوون ليك شي عادةً.